nùù ya´yu ra ñuu visintua hua ta kisiam savi ra kinintuva sa´ra tyi ña ntee ntua ya´ra kunuu tyo tyika kii´n ña tatyi itu´n tiu kii´n koyo ntia yanu kò´o a kana yanu ña ta kunu ra ntasi ityi ntasi kò´o nu kò´o kuu kee ntiu ka kuntiu kò´o tyi ñaa ta kua ta ñuu tava ntii ra ñuu sa kuu ya´tuntiu kuantiu